समाज माका अचानक कैला कि आमगेर पाच सैर्यां योवपाची आसात मानां। आनी माझेकडें फक्त आर्द वोरांत आसां जत्यार मी तेंच्या खातीर भाजीं भाजतलाई। नी पाव डॉकॉर्तालाय शीत काडितार ती सादित खातांत पन आर्द्या वोरां भीतून छद काय। जऊंग शाकना मानां मी कांदा भाजीं आनी पाव दितलाई तेंका सो देत तेंचा पॉताय भरला आनी तेंका खूब मज्याय ईली।